في الغالب كنوصل قبل الوقت لانني كنبغي نكون ديما بونكتويل يعني في الوقت هادي مسألة اللي كنعاني منها، ضروري حتى انا كنتسنى الاخرين اجيو